زه د پیشوګانو شږ نسلونه پیژنم چی په هغی کی اول. برطانوی شارټ هیر دویم. پرشین پیشو ده دریم، بمبی پیشو ده، څلورم. رشین بلو، پنځم، سومالی پیشو ده، د پیشوګانو دا نسلونه ماته په مختلف وختونو کیی راپیژندل شوی چی اکثریته یی ځما د دوسنتانو سره وی. په دی پیشوګانو کیی ځما د ټولو نه د خوښی پیشو پرشین پیشو ده چی ډیره دوستانه او نرمه رویه لری او ځما او ځما د ماشومانو سره اکثریته ډیر خه برخورد کوی او ځما ډیره خوښیږی. او زه غواړم چی د دی سو دانی په کور کیی وساتم